<hesitation> tra animal hakpantoa, kamna parpara animal e- e susku blari tru katun, ne <hesitation> tra man animal hakpantoa a ku mne gnegne blangi tra parpara animal. Kba kue ngil noku sen ga muki. Muki e smat ne e yati ri. <hesitation> yatin mi han bubu tum e ngilin pipito blatun u muki, soshe a man muki te ski ri, te ngats reri, tse yatung reri. I han tum e bubu e rararhe sil re nen i han, ne man muki yen. Alam u kami a muki e gnotun keh i han, kba a ku matmatut a ku matmatut hominue a muki, matut a muki, na ku ka hakpa mi a soshe a kamun muki. Bte tu tra maruei tange a ha te kto wori muki. Mne minin na muki mte yantuei kamu lol e nu ku kba mne yantuei kamu lol eru ku, kba a kue yantuei yati hamansa te mar kto mera muki. Muki e nge ma te terko nin telanma mas pipito e men, ste men, mne sta ntua, kba hayelenin e men tru ka bamte yonglo nu. Na tanaka tru muki, pipito meren a lme na makum, tra bong e bok ri, na te tsin meren a ka yomi e hakeri lme tsa makum tamlu, muki has tena yorho eren. Kba ka temne yati era rebna tsa, kate sbe e ku tru muki bte tra hamatsku tua emalu a muki, le tra mu mne bok paplaku era rebna. E bok mera rebna te tra tol tsa topse a ka. A toa, muki e bokin meru lu te la memalu te lami lme tamlam bte lamema u hakats u omi, muki e bok ne ru lu, tsa le sotema aka yomi, hatol, a le sotema aka yomi, muki e bok ne ru lu. Hatopse, te sikar memalu u sikar u yomi tum, muki e boki neru lu. Noni a topse aka te sbe ku tru muki. nehna bu muki te bok ri. Te mne hamna malu ba lue te tra pse sem na yen. Trolhan ka gno ma muki i tamulu balte te jek e nme se te lala nma, e bok nu. Muki e kamna pa- parpar ka a nge hamna tanen, na tra tra enga rebna te kamera muki, e kukute hangentua reren bte pipito hangen tua emu lu- mu lu a muki, muki e longlo puts se nu lu. Muki a animal a nge ntua. Kue ngilngil sme gen a, te kukte menulu te mar ngil wenen, a none e kukte senulu. <hesitation> na tana ka, a muki e rhena ne hatin na parpara ka temne yantuein tra enguna katun, a muki e tre ren brte hati tun ri tse, bok potsiri, tse ha paplaku, ga atei gne, tse mar te kua ren tra bong le atei hahots nom a, bok en ner a mte tse a paplaku. None. <noise>